زما دخوښې واده باید ډیر ساده آ دمينې څخه ډک وی آ میلمانه زیات اشتراک وکړي کیک اوخواږه پکښي زیات وي موزیک سندرې پکښي وي میلمانه هم فزيکي حضور ولري او هم انلاین میلمانه ولری چی دوستان ټول خبر سی